هي اكيد الزيارة حتكون ممتعة وحتعلم فيها الكثير، وحستكشف مكان جديد اول مرة اشوفه بحياتي، بس ما كنت حروح، لانه اهلي واصحابي وزوجي اللي انا مخليتهم هنا لما تمر سنة، انا حتمر علي كم يوم هم حتمر عليهم سنة، في كثير اشياء حتختلف وما حقدر بعدين اغيرها.